Mening ideal ishim, bu birlashgan millatlar tashkilotida <hesitation> tatqiqotchi bo'lib ishlash. Bu ishni men yosh bolaligimdan beri orzu qilaman. Bunda men turli xil davlatlarda uch to'rt yil davomida yashab va ishlab, <hesitation> dunyo ko'rish <hesitation> imkoniga ega bolaman. Va bu menga juda katta <hesitation> bilim va tajriba beradi deb o'ylayman.